ऊदबिलाव बंध नहीं बनावत ह लेकिन बंध को इस्तेमाल करत ह। शिकारियों के बचन के लाय इन बदन म नीचे की तरफ प्रवेश द्वार होत ह जो ऊदबिलावन को आकर्षित करत ह। ऊदबिलावन द्वारा कब्जे किए ग्ये बिल या मंड को ओल्ड खो जात ह। उद्विलाओ प्रशांत महासागर के उत्तरी और पूर्वी छोरान का तट पर पाए जात ह। इनको बजान चौदह से पैंतालीस ग्राम के बीच होत ह। इनकी मोटाई और चरबी युक्त खाले इनको घने बाल इन्हे ठंडे समुंदर मा गरम रखत ह। ये पत्थर को इस्तेमाल करके खोल वाले जीवो को खा जात ह। एक दिन मा येह अपने सरिर के बजान का पच्चीस से तीस प्रतिशत तक खा सकत ह।